لو أنا في مقابلة عمل على وظيفة مهم شديد بالنسبة لي أني أحصل عليها لازم أقدم نفسي بصورة واضحة وعملية وأوضح الحاجة البتخليني أكون مؤهلة للوظيفة دي لكن المصداقية معيار مهم شديدلأن الكذب في الحالات الزي دي بيكون خسارة للجميع المهم أني أنا أكون واثقة من نفسي ومن قدراتي وساعتها هأكون مستحقة فعلا للفوز بالوظيفة دي